Ñ'antony ilà ñy grille a paim: -ñy grille-paim natao fiketreha mofo. hiketreha mofo maiky. malaky ro mora ñy fampiasà ñ'azy. tsy manahira sady tsotra avao ñy fomba fampiasa ñy grille_paim.